آفتابس گرد چکر لگاون وٲل ساروی کھوتہٕ بٕڑ اشیاء چِھ ٲٹھ سیارٕ۔ آفتاب کہِ ترتیبس منز چِھ تیم ژور زمینی سیارہمرکری، زہرہ، زمین تہٕ مریخ, زٕ گیس دیو ,مشتری تہٕ زحل ۔ تہٕ زٕ آئس جنات ,یورینس تہٕ نیپچون ۔